هروح <hesitation> لكيوتو ، لإن في مرة وأنا قاعدة بتكلم مع شات جي بي تي لإن أنا اكتشفت إن أنا بحب السفر وبحب أروح أماكن كتير ، ف وأنا قاعدة بتكلم مع شات جي بي تي ح- قالي واقترحلي على كيوتو ، لإن أنا بحب عموما الثقافات والحضارات القديمة و اليابان ، أعتقد إن كيوتو في اليابان <hesitation> فيها جزء كبير ، فيها حضارة كبيرة أنا مشفتهاش اللي هي الحضارة الأسيوية ، ف نفسي أروح هناك